Ngoma daiji ngoma jene vavaha, kwatite jira nkulu nandudi, jira nkulu kovovaa jojatite sauti nkulu, nairandudi yatite sauti ndudi. Kwahiyo ahu wotakiwa ulange utengeneze nkulu aundudi.